أفضل درجة حرارة خلال النهار تكون ما بين عشرون إلى خمسة وعشرون درجة مئوية، أما بالليل فخمسة عشر إلى عشرين درجة تكون ممتازة، ها الدرجات تخلي الأجواء مريحة وتجدر تستمتع بالخروج، طبعًا يختلف هذا الشيء في فصل الصيف وفي صف في فصل الشتاء.